Na fomba fanairan’regny klaxon-ny amy bisikleta regny zao ny fahaizako azy, misy karazany roa: ny sasany zao tena magneno be manahaka ny amin’ny tômbily iny tena manao paim! Fa ny sasany, m- krantsakrantsa zay izy manao krinkrin!, ohatran’regny.